Meediäl um väega suur roll tuuh, et kuimuudu avalikku arvamist kujondaq. Et esiqhindäst meediä umgi niguq avalik arvaminõ. Et kos tuu muial? Noh, ütismeediä kah viil ja ma ei tiiäq valitsus, aga muido umgi meediä tuu, miä nigu umgi avalik arvaminõ, avaligu arvamisõ helü niiüteldäq.